U kam gjegjur se sa të ngrësh patatet me vjersh, e të i ruash belu me vjersh, ka t’i mbash te një vend i term e ku ka hinj pak drit, te një vend quasi më terrët se ashtu patatet ngrëhen më mirë.